<hesitation> So yooro warii deemoowo tanpan. Kaa, so a waawii waɗde forasŋaaji walla a waawi marde ndiyameeji. A waawan waɗde demal ngal. Hono jonkaa nokkuuje ngaɗooje kanal en, marduɗi bangi bangaaɗi faa cakkoo ndiyan ɗii.